Menurut ngoji, nako wa moteke ajaran agama terutama ngoji sebagai islam. Manege <hesitation> sesuai de panduan aturan nabi muhammad manege, ka sinoto dika. Moi, ma rukun i terpenuhi, rukun manege moi harus dema ngojeka kedua mempelai, ngojeka de nauru. Ya sinoto manege dema wali. Jange, saksi. <hesitation> joata, manege dema ijab kabul, trus ma sarat sarat terpenuhi, dan <hesitation> nako adat istiadat manege kan doka o kia budaya, misalnya harus ma uang panai, atau ma mahar yang harus soko mane komane, menurut ngoji manege ideal ua, yang penting rukun de sarat i terpenuhi. Nako mojoka kua ika juga i bisa yang penting ma sarat de rukun i terpenuhi, nako ma resepsi manege kan ka budaya to, jadi bisalah wa o moteka ka atur supaya <hesitation> kia per- pernikahan mane nako nanga modal i foloi, i ngoe manege bisa wa Wa gogono supaya setelah wa nika manege bisa usaha wo si akana, wo sigadono pada saat wo nika mane mane wo ma nagimi, jadi setelah wo nika i pasal manege managi manege wa tutup bolo, de o kia <hesitation> de nagi manege bisa ma dampak nanga pernikahan i o kia ua, i ofi ua. Karna banya nagimi yang wo si wo kia <hesitation> wo si tinggal wa waktu pernikahan manege wa akana.